Krokodilliq pruukvaq umma tugõvat lõuga tuujaos, et saak üte kõrraligu ampsuga kätte saiaq. Nä lööväq tuu nii tugõvalt kät- kinniq, et säält ei olõq määnestki pääsmist.